Ana bi akikisha logo moyo de ana rakab , logo ana kati, ana kutu bakan al fi safe.

Wai min omon tooru motoka ligo uwo asurub merisa, te tinin over speeding ,ta talata mon gi totu motoka logo omon fi sim, ya kalama de

Teriga al mon gatay yawede, wedi ana fi school ab seme al endi standard ,mon lipa school fees, mon lipa ahh requirements, mon support ana fi kila namna

Ga awunu ana fi ligo sente tayi fi bakan al ana Fogo kaman gi awunu ana fi sul saa Siya te ligo sente ma kaman te panda motoka te ruwa mo fi bank fi amurugu sente.

Kila bes kan ta asuma gildu seme ma, azol.kede rua fi Mahraj

Wajib ayan ta sukari na ragi aju kede gi soo kila youm

Wakti tayi te faraag ana gasma bes ana aju nuum ana baada akul kala ana aju nuum wu ana aju gum baada ana num kala ana aju gum kede ana so sente kana so tujar tayi kalam kede ana ligo sente ke ja kun me sente ne anas ne yal tayi wu kaman ana gi feker fikra al kebir fu ummah me yal tayi.

Ana ayin nuswana me banaa aju Bess ke ruwa fi taalim Wu Milan taumon agara.

Kasul, me Kati lufra de, me nedif batna choron

Ilim tai awun ummah jede: bada ana agara kalas ana faham kalama de, ana gijib nomon angikutu nomon ina gen falta ina giso discussion ina gifaham nafsi tena seme

Wedi ilim, wedi ne yala zawadi, alim umon.

Sokol al gi sabab ayan te TB ne anas num room wai anasi milan, logo fogo ma bakan te lobu, dirisa me sidu, bab me sidu, tokum milan, wede gi goho, naade ayan ,naade gi deretu, ya gi jib ayan, aya, namna yatu al na bi control mo, anasi aju gi num fi jua anas sia, fi bakanum ajol ke num uwo wai ama anas tinen, jua kul endis te gen me ventilator al gi dakal lobu, al gi tala lobu, anas endi te gen bakan al nedif jede

Ayi ana endis kaharaba fi area tai

Doria ta boda boda, me gari, ya gi so so tijara

Te gi gadi nafsi taki me sawa sawa gaba, num tete nemsiya, akul akil al nesiya al hari

Omon gu logo nvunza ju ta wasakkan, waskan kan ketiri besi, nvunza gi ja, aya ,mon bi abus kefin, aju ke omon nedif bakan, jua kan te tura aju gi leesu, ya nvunza bi kua ma

Taalim ligo kidima bara bara, ligo je doctor, nurse, je

Libu ab yal gi ah al yal duga gi alab fi umma tai ya libu al gi ,al gi alimu omon namna ta rakabu, namna te chunga be, namna tee, kuruju nasi namna te gai ma yal te keni ya libu al mon gi alab, al na gi ayin, lib al mon gi alab mon gi nutu nutu, mon gi soo, mon gi nutu nutu, mon gi nutu labili, mon gi gai kan kalas mon gi alim tarabiya te nas dofuru me nas

Den yatu ligo Ayan like silim ma AYANA wadin

Aina ta muwasalat yan gi tumiya inya boda boda ma gari me taxi

Amma gi kutu kalam ana endi ma al gitim te kutu fi bank

Mh,alim ajol ligo rizigi me ligo kidima ab seme ma ligo ajol ligo kazi ab seme al gi ligo sente ab gi awun ta me yala taki

Ajol kan godogodo, me ras to gi wajawaja gi weri gal uwo endi mma moyo fi gildu to.

Dor al ta taalim gi so fi adul mustakbal ta usra tayi. Ana tayi abidu ainu Fogo kala. Neja ruwa fi bele Milan neja agara, Lakin bakan naagrija Hali ma Kun ja ta aulan de je Lisa Ina agara maa de Kun ta foo min taalim ta usra ya kaman ana kutu bidii kulu an so bidii asan kede agara. Ina ligo kidima. Al muhim maafi Kalam ta gayi fi bee

Dor Al walidein kutu fogo yal fi taalim Kalam duwa endis te so Kore na Rabbana kede aunu maswiba me Kila Kalam Al fii fi Hal ta anas Al fi hayi ma anas Al mutu ya gi so duwa. Kalam kede aunu umon kede Kun fi Hal Al kweis. Duwa endis te so.

Teriga te rakab akil tai ya ana gishir matooke, ana gata gata, ana kutu fi laala, ana kutu fi naar tokotoko, nigitu, ana amuru, ana akul

Alama de ya wai min wede, ajol gi kun me singaa, bes te gi ain uwo fi lon, lon to bara gi weri jegal uwo fi singa, huzuni, te tinin, ajol gi kooore, wede bes gi weri ajol fi uzuni ,te talata te gi gen bes singaaa, te kutu ida fi gwangirii, wede kaman gi weri je ajol de te uzuni.

Al taulan lim badum na ajol al ayan bila takum tumiya condom ita bes bi logo, te tinin tumiya kirta al ajol de gata mo saa wde dom gi tala kaman ita gata ita mo, ta talata libira al dugu ne ajol de saade kaman dugu ita mo, kaman ita bi soo sunu, ita bi logo

Tendi te gen bakan ab clean, bakan ab nedif, tumiya gumas ab nedif, ke te mma ligo germs, kan te endi je pad mma, tendi te ligo gumas ab nedif, logo te gi hakikisha gal gumas de nedif mma agder affect ita.

Wedi noo, akil al gitim ma fi gildu, me kaman ayan gi nongus akil min gildu te nyereku

Akil tai al asil ya luguma me mula samaga me bamia

Ai usra tayi so kalama dolde Al awal umon lipa nana mon wedi ana fi school ta tinin umon lipa school fees mon lipa nana requirements umon support ana fi Kila namna ladi ana agara.

Taalim gi abus Kalam mon aju maa waadin school fees kaman kutu ladi mon gi sib garaya

So ziyara na anas ta umma, ma garaya bara bara.

Akili al te endis te kun mo me afiya ya akili ja korofo, ja korofo, korofoo gwede gwede, ja korofo bonju, ja korofoo, ja korofo layu, ja korofoo ja bamia, akili al te endis te akulu ya akili al gi jib neta gudra te bi akul luguma, luguma Sasi endi te wedi neta gudra, wu ita endis te akul akila de kul te akul kiyata, te akul kiyata siya, te akul bonjo siya wu ta akul mh kisira al soo me degi, degi Gaya au degi tolobun, ya akil al te endis te akul ke jib neta gudra.

Aunu umon ligo ilim aunu umon ligo maisha al seme, aunu umon me geru.

Kila youm mon gi remind ana rua fi school

Anas kan agara , umon bilogo kidima, kan kidima kala umon bilogo sente, maisha bogeeru.

Kila saa ana endis the kasul ida Kalam kan maa ligo ayan

Akili al gi awun saha te weledu te ragi ya kudar, mayai me vitamins kaman

An gi asurub chai an ja akul gada me filel

Ana gi lebis jacket ke ana asuma lata hari, wu ana gi gen jamb nar kaman hari ke gi soo sun, ke gi dakal fogo ana

Ayi ana endi ham te alim terebiya baraa baraa

Akil al ana gi ajira fi mal majara fi shamba ya an gi ajira matoke mus, an gi ajira bambe, an gi ajira bafura ,an gi ajira, an gi ajira marangwa, an gi ajira janjaro, an gi ajira fulu, an gi ajira gwede gwede, an gi ajira bamia, an gi ajira layu, an gi ajira lesheri, akil kulu al gi akulu ana gi ajira, an gi ajira mayuni, bulgas

Kalam tan do, ilim barabara ,banaa milan ligo kidima ,geeru maisha taumon.

Mon alim yal fi masgiti mon jib kalwa fi kambi, mon raba umma te nubi

Ayi aju bana ke rua fi madrasa

Gi awun anas te family ligo rizigi, gi geeru maisha te umon, kila Kalam bi kun raisi.

Ina endis te abusu ayan dole logo ina gi gai nedifu, ina gi kasul ida kila saa, ina gi rakab moyo, ina gi kun nedifu saa de kulu aju ajol gi kun nedifu kasul ida, asurub moyo kasul, de ya namna te abus ayan de

Zidu ilim, rizigi ja fi, maisha geeru, mon logo ta alim, mon rizigi ,fi umma

Min jib ilim te alim, tijara, fi jib na fi nafsi te anas

Khi ligo vitamin al gi tim, tendis te wedi no, rakab no mukene, mayayi radoo kede tim gildu too ma wedi wedi no Leben ta bagara.

Walayi ana gi kun ana gi , furayi zayidi logo anas al jedidin, kalam ana kaman bi logo kalam al . jedid ma kalam al seme. Kan ita logo anas al jedid ja ajol tala fi kambi naade uwo ja fi kambi fi hela uwede ita bilogo kalam al jedid, u gi geeru hali taki.

gesim na anas ilim baraa baraa, kut na anas masjidi umm kariya, wedi yal fi kalwa. umm